Sicürament le galin-e a sun ricunosi le persun-e perché cuandi t'avazin-e a t'venu ëncuntra e sai pa se s'al an 'na manera dë dimustré affetto, sicürament cuandi t'i daghe da mangé a s'ved ch'a sun propi cuntente